نعم، يجب أن يملك الأفراد حق اختيار البلد الذي يرغبون في العيش به، وهذا الحق يعكس فكرة الحرية الشخصية حيث يسعى الأفراد للبحث عن بيئات تلبي احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع ذلك قد تتداخل عوامل مثل القوانين الوطنية أو الظروف الاقتصادية أو الأزمات السياسية في تحديد مدى قدرة الأفراد على اتخاذ هذا القرار.